Duyo mari diku minaju, au dikji ti ilim. <noise> Ta turun ya furo nwa, rimbo hikoju, lukoi ni? MInaju shombaoi luko. Ta pirani, ma shukuran shumbo yaran yigilli shin shididi, ɓebilan shiɓa foro, ar shira shirar mo ta pallu, ndatu ka dok dok nɗatu rimbon minai ndashatu alauwe ma waina alaumo njwaatu, <noise> ngutun mat hillo nrimbina nrimbina nperkrna nwa shattu manni, mami alau koomo ta shiru, ko alau moɗɗo nda shiru ndattu, ndattu rimbishina ma kpadiko nrimboni rimbogo wojefuku nin shinu, nhu pidi shira tedon eji, ma rimboko ta ɗunko tadon eti ta minaju shirimbogo mo, ma tedon eji dungu tatu chillu, ma chelliko, nwatan kirun we shina ti shimɓai ma keena, nshattu ti fooju nwattu ti shimɓai ta logomai, har shimɓai nwa gwuduna, Kaalai ma shayina shinu ma ndungo pipittu ndungo, waro ya kero shinaju ka shikju.